A lo ke lo ke es kich'ijiñ <noise> lo ke kiajai ngjai kua banu'u pues saria de kiajai jai kauk lo ke mas jai la lanaung aveces ndajap de jai peuk tu'ui lamang pus kiajai jai lanaung ndajap de mjiung ngjue o si ku'uei o san sania guinch'ei ke napu tu'ui lanaug pero aveces kiajai jai tu'ui tu tutsjau saria pun jai lu'uei saria jai mjiung talung rapu mjiung talung kiajai mange'el maei peuk se tu'ui lamang pus tu'ui kupu tu'ui tutsjau y aveces pun de mjiung ngjue kon kon mbung tusal o se no pues ndajap de mbung kon lapai lajet y baei baei ringijil y pun lapai tusal y stkiau rapu tusal y latajau tutau ndibiejen tu'ui rapu mjiung mjiung de lo kes mjiung mbung rapu kupu tu'ui tutsjau y si mut aveces ya pues es kiajai ngjai <noise> pun tu'ui tutsjau saria nejeiñ ngjai de pun ensalada tu'ui tu tutsjau rapu tu'ui kiajai ndajap rapu. De tusal saria kiajai re de pun mayonesa saria de crema o tusal kon pimienta y rapu tu'ui kiajai rapu tutsjau y y mas paiñ también es pun <hesitation> de mje mje mje xikiach kon de de talung napu talung es ngjai mameung napu talung mase mase ndajap pu se de nikjiua'a l'ejei napu mase masei y rapu maei matsjau rapu ma maei makats rapu se mje mje de xikiach maei makuang rapu es crema maei makuang rapu y makats re talung rapu se mase ne talung rapu makats y maei kon napu le rapu lechuga kon pun lapai ma meung matajau masal kon pun pun nda ndibiejen maei masal y rapu maei rapu ngjai ma maei majeung re kimbiep rapu rapu ngumje chikiach kua laei rapu kua laei latsjau rapu nejei kiajai k'ua laei lanaung y también rapu pun <noise> saria de mjiung de pakas ngupjei pues de kanui rapu es de pu kingijil rapu maei matsjau. Y luego rapu rapu kala'ua kiajai maei rapu kala'ua pues lanu'u es bat'ei pun nejeiñ kiajai baei baie la'ua rapu bat'ei batsjau rapu bat'ei batsjau mi'ia bum'ujup lo ke maei kiajai lo ke manake rapu mamujup rapu kua lei kiajai ngjai kua lanaung y si rapu también y luego pun <noise> kiajai rapu nejeiñ kua laei ndae mi'ia lo ke bake rapu mjiung mjoung de lo ke kiajai de pakas de de ngupjei de kingijil rapu pus lanu'u batei kiajai lo lapai bake stikiau ndae mjiung mi'ia rapu mamejep rapu rapu mjiung y ri paiñ kiajai <noise> rapu kua manaei nejeiñ manatsjau y luego kara nejeiñ ngjai li pakas nejeiñ kua manaei kua ma na na ne mana lem manei pakas nejeiñ matujuil de rapu rapu kua laju'u manaei la lamejep latsjau rapu laei jai li lamaiñ lamaiñ rapu kua manaei nasal nejeiñ bake ndake pun nandu bake saria nejeiñ de state talung o maei al kusau arroz mae rapu masal rapu pakas y ya después nejeiñ rapu kua laei lamaiñ. Rapu ya kua ladut re kingiñ nejeiñ lapai matujuil rapu kua ladut y ya cuando ya rama limil re rapu kingiñ burua kua manade rapu li pakas se ngja ya li mamaiñ rapu ya kua lade y ni pe em kua manadaul y y kua manaei kiajai ngjai manatsjau rapu y ya kua lanjet lo ke ngjai manake kader se kua bumang manasal rapu re manade saria li mujuiñ ndingiai o rapu kua laju'u lade o lat'ua o pun papas o zanahoria rapu kua laju'u kua laju'u laei la lade' rapu rapu mjiung ya kua latsjau rapu kuas es mjiung ngjai de mjiung kinjial.